Ɓurani kam ko hoɗde e galle leɗɗe e diine galle taw ko e nder ndiyam. Ngati mi suusaa, mi waawaa ndiyam. Kono leɗɗe noon ko huunde nde njiɗmi no feewi. <hesitation> Kadi ina walla nguurdam mbeldam, poofaali, kadi tiiɗaani heɓde.